Impresora ipuere vaera oyoike oyemboya komputradorare jaeko tenonde oñonota rari, omoenditarari mokoi reve, tenonde omboedita komputradora jokogui omboendita impresora, jokogui opata oñono jee, oimeko kablerairai pipeko opa oñeñono ipuere vaera mbae oyapo pipe